Ny horita de biby tena manan-tsaina, ary izy a manana <hesitation> tanana maro ka iny tanany iny raha mipetaka amin'ny zavatra de tena sarotra asorina tokoa, mampiavaka azy ihany koa ny famoahany rano maintimainty izay, ary matetika ny horita a raha hitantsika amina sary mihetsika de mampiseho zavatra ratsy na oe biby ratsy saina foana.